Otini ivi otiniva pe oiko reta yaesa jaeko tajireta. Camelloreta, osoreta. Tajoreta, karumbe, jaremiñovi ñanoi kuape guira guirakereta ipire täta jaeramo mbaeti jae reta maratu <hesitation> oyapo kuae araku.